ña yoo kuu ka´a sitiuntiu ñuu ntiu tanu soa ya tisíaa ha ya tinto´o ka ya kisi haya ka´a nanu ya ka´a kuatyi, taku ñaa tisíaa ha ra yanu ña kua satyo yo ntutyili a ntatyi yo siti ntatyi yo a in ntivi a in ntivi ntutu kuaa nùù tisía kuatyi ka nùù tinto´o ka satyo yo ntutyi yo kita kee in litru uvi litru ntakuaa ku tu´mi tinto´o ka kisi ka ika kita kee in iki´n satyo na iki´n nta saa iki´n kee isia iki´n kee panela ke ña´ha ku tinto´o tinto´o nanu kita kee in iki´n ka´a nanu taku tiu´n taku tiu´n kuía síaa katyintiu kuíaa in ha ika kunu ña ñá siakii na ka´a nanu kuaa kantu kantu xintiki ña kita kee ini ri nùù in ka´a taru nanuntuva´a ñaku ka´a ka´a kuatyi luka ra ika kuu nùù santiu kantu takua kasia mintiu ve´e ntiu kantu ka a tikoo ka a ìkiin ka a ñaa ntaku mi ntayu kase ra yaa ta kua ta kua ya ko´o kuatyi ko´o nanu ta+ kua takuatyi ka´ra ko´o kuatyi ku tuku´a a´ru na sia´nu ra ko´o nanu ya yasi´n kuatyi ya yasi´n kuu ntakumii ra ko´e a tute ka a takuii ka ra ya yasi´n nanu iya yasi´n kuatyi ñaka kunti´a sitiuntiu yo nu´u tu tu´sun kuru ñuntiu ñaa ntayu ntiu taku ìkiin ha taku ña kuaa nùù ka´a ha nu ka´a nanu ha´ra itu´n tú´su nani ru ñu´untiu ka´a ntiu a´su ña kuatyi a´su kisi kla tinto´o ha nu ñu´yo iki´n nu ñu´yo ra tu´sun kuru sitiu ntiu ñuu ntiu kò´o ña sitiuna viti nta sña sitiuntiu tyi tu itu´n kuso ru sitiuntiu ku ñuntiu lalu ntiu a´su sakasuntiu kua ntivi ntutu kuaa ya sitiu itu´n tu nani tu´sun ñaka hua sitiuntiu ñuu ntiu santiu ntayu ntiu